Leydi Brazil on jooɗii e mbelɗe ɓen heɓɓi e jamfa. ɓeen mbelɗe on, hooreeɓe ndiyam (Indigenous), Potugal ɓen, Afrik ɓen e wobɓe soodaa e laawol.